Gne fomba agnamboara t-shirt vita ame landihazo mangala t-shirt efa vita zany da tapa magnarake e bikan'igny t-shirt igny gne e landihazo da avy eo atambatry zeriny fosiny avy eo da, manome t-shirt landihazo izy.